इंद्रधनुष का सात रंग लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैंगनी रंगों का फूल एक लाल रंग कू फ्रीसिया लेक्सा, दुसरू कोरल ट्री, तीसरु इनांदा लिली, चौथू विलिया मिनियेटा, पांचवू निफोफिया प्राइकोक्स, छटवू माइगोनिया सदरलेंडी और सातवाँ फ्योंली च।